Wor australian wor dima wor inama wol fed wor adha ishia mal dargen mal lubua mal arosa adha tunne ta mal arosa faa adha gos tok naden kasit hinfun at wo at gos kana gosum dibi dete naden fut duba amine mal lubua inama guda wot jebie wolirra galchete wolira hambise dub tanafu adha ishian adha dansaa.